jue yë mu'uxë da'a a'ax nyamakapxyë xu'ux am <hesitation> o mobo'opë am, porque pues ya este, <hesitation> në ko'o du yë nëyëj ko'opkëp në ko'o mu'ux tu'it yanyakadakë tyëkëy bi'i xu'uxpë yaxpë y në ko'o du jyëmyëd du nyamety y pues ya ko'o este a'ax este dun dun dun jeijk iuk xu'ux ya'axë manit a'ax nyamëd tubëkënë jëyëbë ma yë a'ax dun nëjuëb ma a'ax dun nyëkxän.